han fotuwa ɲanna han fotuwa ɲanna o felicitations bɛ a mu me we wara han u'ere lo'o maji benɛ a suwanni be wian felicitation hɛbin ani Debuenu weemu ma jamu